සුනඛයෝ ගැන තියෙන ප්‍රධාන වැරදි වැටහීම් දෙකක් තමයි එකක් ඔවුන් තණකොළ කෑවොත් අසනීප වෙනවා කියන එක. අනික තමයි <hesitation> සුනඛයන්ට පෙන්නේ කළු සුදු වර්ණ දෙක විතරයි කියන එක.